<hesitation> a du gana kuwin a raais gana maas rediim a sospen gana zuruk a sospen kula xon gana maas vbraasim fakaaf kana klin <hesitation> gana zuruk fa wat a vaal <hesitation> gana zuruk fa wat <hesitation> la vaal gana woxin a xaif a du gana magita raais gana saaleng maraang gana zuruk fawaat a maraang gana zo gana zo fanong gana wat gana zuruk a za ze a dis gana rasin gana zuruk a naaip gana biyaak gana biyaak a maraang ma gana zuruk a rataa a rataa gana rasin ma gana rataa a maraang <hesitation> la muraana a rataaiang a maraanga gana zuruk a raais gana rasin pana sospen ma gana zuruk fawuzaa la taang gana tus pana daanim ma gana pot sivaar a raais a sospen la muraana gana zuruk fa wizik zuruk fa wizik la vaal a kuk ma gana rasin la xaiaf gana sung a xaiaf fakaaf a xaiaf pana ma gana ziar xa la paarana. <hesitation> ga iziar iziar xa naaf a raaias kana mazi <hesitation> ga rasi fa wiyaang la iban kuna serim ang a mun fanganang ka wuzaa la mu se a palet <hesitation> gana viring a kaana nalik o nis a mu laain ila vaal <hesitation> dina wat kuna vanganang <hesitation> la muraana vanganang dina waan farawuk dina zuruk fauling a mun palet dina waasim waasim fakaaf dina rasin fauling la mun non i wana la vaal a kuk ma lamur wasim a mun sospen di baraasim fakaaf di rasi rasin fakaaf la vaala kufk. Iyaak naan naan be a vaanonging iwana dina piyaat ka daxa marazaat pana vanganang a raais <hesitation> ga kawin pana xaiaf <hesitation> ma iyaak naan be <hesitation> a za- a zanon taaim <hesitation> <noise> dina kuwin a- a raaias a- raaias kana maas mazi daxa xa- kana iyaf <hesitation> masing a xaiaf ka dikdik marazaat a raais kana iyaf <hesitation> <noise> ma iyaak naan be <hesitation>